yaani miin ghudio kharkhas ishatian iyyo miin ghudio worr khas ishatian kaam dhuraa futhethaa kaaa worr kasathii maaan won anin worr kasjiru won birii midhafedha akhasun Ann kharkharthi malsun